Wallahi buran mi nasta maliya da mi yewtu weyyo. Gaskiya mi ɗo huula, amma to a ndari maliya ɗo mi nas-mi heban mi nasta kumbewal. Mi anndi fijugo nder ndiyam. To kumbewal may vonni mi waawi fijigo nder ndiyam. Gaskiya dikka mi nasta maliya da mi.